Kanada ɲan a loo nɛ, ho gua matete, ameriki kontina wa, woro we gue bin ,nɛzi weg, gue bin, Mun ɲuu na ɲan boni bin, mun ɲuu na ɲan boni bin matete.